Yo zar mare ndige naka kwar kwaro ndiken bi yo alih tiske nati nig ude gigh di yazagila dik mitse nal nig ude an naghar di ka ude daha da fata meno daha da fu ta mena daghan yiga duniyo daha to nigha nigha ho innaka kwarajurhe kwaran kwarane aduwame kad ude dab a da fata yahaya yighirke ngig koɓa tsine kaɗgaha biga daba da futa suk tagho da ghirke palin koɓa tsoho kiɗgaha biya ndige nako inaka digit faruwan kiss mar kino nah, nah gaba haɗa ghir tsikiyam biyo an giɗa ndikina biyo ude dah he da kwar la va ghuɓghuɓan nan mbina digite na ngabin kwaran kwarane a'a nga dangwai tsika di yan ka digit biya niga nga tsada dah ha da ha biya kuma rayuwana da kigon ɗan be a duwa mum aɓuwa hutss siga kus ku ude a duwa kus siga kus diu ghiro a duwa hutssi ga kus zugwano aɗuwa hatss siga kur zara danaha tsiya ka ulavan tiha tsitsa ira ka ude saho udaran niha Sagha ba mesuwenaho sagha udaha masalma uda ngaba ude aduwa man buza daman buzakah mbina ka zamane tsitsa ware tsa vak yazgilo ngabaha da nigha dik kiss kiss biya am tsidah jhijh mar ndi kene ngaba itar mana ghovar bigo thghar witi gho ude rivitare thighar witigho guhe ube rivitare thighar witigho guhe ube thigir witaghan mugho ude thigar utigha ti gida ude eh za eh ude amanga mugha kulike thighar witigharaniya aduwa kigam man bbuza nga anpani man buzaghgo ngaba anpa ni shilg bigo digen naghude tsitsa ira ka ude an nighaho ya whara menare ina niha to zamane mbuɗfeya da kiyam da mbinaka zamane kwal tsak tsikiya ndige mbe a gwa yal kisse amagha naghba udan bigo tsitsa uda uden naho aduwa manara buza aduwa gwaidu gwaya aduwa laha laha nga bude lah uobi nga bud mburzan ud bi a kayal kiyen mburz ida nga anpani sar biya an dunina nigha ho dan mburza mduzaha da ude <hesitation> dadd da in da vak yazgilo yan da zaɗ biya An nagha nagh ba uban biyo tsitsa ira ude nighaho ya udaha zamane a mbufeya ndivir a da nighaha da ndige wur sih niha da di mburza ga anpani sarbi ka mburba nahba yazgila diyanbi to ambufe zaman zaman dige da kwarakuraka kino tsasa tsiha ha da ghiranah mbo ghraha uoha mbohoha na ka kuar kiyam kwaran kwarane an dunina ni ghaho uk ub kitawa biyo ka ware ingidan mbi kuma an kwarga yizgila kwaan kwara ne ehtsa era ka ude udar niya an bakura an kwara kuraka kwaran kwarane tsitsa yaw tsika ho ka ud ho ka ka zaman saho a sa ghude dam mbina digit ina ka digite nbud a kiyam da ghane mbala kiyam dagha kwaran kwarane nahba kiyam yazgila bin biya an nagha kiyeme nahbaka udar biyaf habiya an naka nah buka nughwarsar hiya bafha biga annaka mana yan ka digite niha a'a nahb yazgilabi anna kwar kurhe kwara kwaran kwa arane tsitsa era ka digit nanaha Am bina ka zamane ya dada gazgila bilha ma nmana tahg baha mdango di ghir zira da thirka vaka ka mɓahogin digit <hesitation> to a sa zam ane zamane sa dihino zamani tsa uda he vinjha ehn lavataghaya vinjha tsitsaa ɗa da manaha tihina zamane yinna in kwa ra kiyamud kwaran kwarane ya tsa udah dige maho jhige jhige ɗemma ndane bikha da manayan digite aduwa kwaran kwara ne <hesitation> da kiɗa dalka digite ngih da jhikma ajhiya ka mena niha ah kwargaba diyenbi asa zaman ngida lafiya tihin asa zaman ngida mawhara ngida mawharo ngaba dige kwalmana tsin biya thaha da vath thigir wetigho ngida vur maghohero tsauɗan ngigin tsina e da baha buge tsitsa unɗan mɓuladuho dabara bug ho to ngiɗan mawhara zu ude nah ba ha dige kwal mana tsin biya a ngiɗga ka zim ena lafiya nuvud dane a giɗgka zi mane ma whara nuva udane ya in ka mangane to za mane a mbuf heya una ka zaman sa kiyamd nye zaman ne da kiɗ kiyam kida biya A aɗha kiyame a bafhe kiyame ajhal kiyame todage kwarakura kan atina kino lavaraka kelkwe da kine an mbina ka digite mbu itare inaka digite kwar da kiyam lavan mbe anna laigam jhiga jhige ɗiham ɗiha kwarane inaka digite lavanaghe lava biyahe nd amanamana naghin thire ngabi him da manmana ni kiyeme digite yene asaha da mugho ɗihana ɗi ha asaa zara da mugho vigaho dihanaha maka do ide whara niha to, to zarmare ndige kwara tufe yene anbakuran ngidan kas ufabi whara ngido man makaranto wharo mana mana uso whara digalda naghirdi ka ude whara anmitsaga meno dalho hidana mena da ude niho dalhjo anagha baka da menarbiga tila mitse niho dalho kuwar yan dala niho kapa nuf ha diye dan menme usmena niha nighar diho aduwa kwaran kwarane menar hayane uda, uda jhakin daf dine niha kwar ba di yenbi <hesitation> hada ghurba yanbiya nga ba yan nin tsa d nith biya

<hesitation> tsiif nɗiken ya jhi jhijh mure to yan digit kwarund kwarun kwarane wh ara in ngida zu uda ni ngi ude vakar kina amma tsaba kwaran kwarane a mene yene udar biyo yene udar biyo <hesitation> asa ndike nba zaman biyo zamune sa gulgule ndiken tsitsa iraka ude nighaha udaha to inak ina ka digit faruhannkam tsa whar tsa kwaran kwarane da tsiya kiyeme nuvuda a tsif kigame <hesitation> ba kiga m bi nga ziraho fiha kwaran kwarane ya dabar niyabi nga zire tiha kwaran kwara ne babbar niyabi nga ude tihin kwaran la warane udaro ni tsaba ta fata yayabi tsa ba ta fata bababi tsaba fata dadda bi ngida ndaken bubiya da mhaha digen mana zira da dik kiss kiss bin biya ka diɗara thinha kwaran kwarane mana ndarha diyene to man mana zir digite nga ha ghitsa ghitsa kwaran kwarane an de daiba yenka digit bi niha ngaha kwara kwarane dole ka zir gwaya.